حشراتو لکه مچ، مچۍ، ماشی، د شاتو مچۍ، نوروزک، میږی، کاکروچ، ملخ، بیټل، لیډی بګ یا فالبینکه، <hesitation> پټنګ یا شاهپرک، اوروژونکی او ګیکو.